Suwisi suwisi a lo-zo nɛ sura ma Faransi biyo un onni zuna ba ba'a ni nɛ ba bɛrɛ ba ekonomi a se ma tete <hesitation> ni ba wari mi mide ba wari mazian wa'arobe ba yan zun mu ma teteSuise suise a lozo nɛ sura ma Faransi biyo un onni zuna ba ba'a ni nɛ ba bɛrɛ ba ekonomi a se ma tete <hesitation> ni ba wari mi mide ba wari mazian wa'arobe ba yan zun mu ma tete